هو راق خير بين عالم مشهور ولا فنان مشهور هي صعيبة انه يكون عالم مشهور يعني الناس يحترموك ويقدروك وكل شيء اما الفنان يحبوه يعني هو سؤال صعيب برشا بنشرح لواحد يخير العلم احسن يكون ذكي وهكا حاجة اما الفم حاجة عادية يعني